qet- am qanejeel cuando kipe kiya'b'iil li qachee' keyamrek qaqilan es porque ko'k yab'iil chi xe' kik'amal ko'k sanek pi kik'amaal kechaqajek y kekamek. <noise>